Ya ma shakle ya muna ghi mu nyere ku gomnati ka kum <hesitation> nya peni, ъo-ъo gongkala yakam, bo ba peni muri nȝali yakam, bamu ya gabban ah yakka muna ni poreh gomnati, nung kuni ъa kur gash ba kur gagh bani ni ya ka a muri nȝali, nyagabe ghi muna mogho muna gomnati ya kamata ka pagha, <hesitation> ni u ka tigh bam burum a tigh ba kur gagh no na, muna kur gagh mun nȝali wo borum ɗom, wo bamu a ya ba pupne tolo wo ba ba pinne tolo, wo <hesitation> dom tolo mu magha yo poroh muna gi bom kala, nya ba bale ni ba shangme ghi, ni ghi mimogho muna ya manang sosai, bo ghi badori yakami bo yakam <hesitation> bamburum muna ɓele <hesitation> mere muah ɓangni, pikhem a ning takala gha, pikhem gillagha ya sukwo, pikhem ya duri ku kalagha, nyagabe bo <hesitation> gomnati yara tighna bugh kam tebe ka yuni <hesitation> ba kur gas, wo ba peni muri nȝali, mini ka yo ka yingle, ki nona peni muri kuh kala bari, bo a pene kuh kala ɓani ni, a mi kenen a peni kunkala ghi ti ya nungunang, ya nhani bamburum nȝhere mini. Ywe a muri tebe peni, tebe peni <hesitation> ghi gilli, tebe peni ghi gilli, nug kunini ɓo ɓa kur gag yakam a <hesitation> a ɗoah muri nȝali, a doah ko ko bughe <hesitation> muri nȝali nang kuni mini pele ghi mu ya farin a <hesitation> a kuh bana sum muna su shaghli ma ni yebyeb <hesitation> a muri bogh bari ɗom, muri bogh ɓamu lopesum ko ko kuh bughi muri nȝali pikhem eh dom mono bamu loghni ɓanini ɓo bo ɓa kur gag yamkam, ɓo ɓa kur gaghi ye ba gomnati ykam ka yingla a ban mudo nari dobo muri nȝaliri ya nungunang, ɓo ba kur gagh biraba dobo muri nȝali ya nungu ba. Eh kiniyi a gaba bele yingle <hesitation> lili ba ba tol ban, satatugliniya ba tol ban <hesitation> ɓa tol ban nan kuni mini na ɓa mu yu na na gɓal ɓambunim, pikehm na to ɓamburum na ɓang wo yi, ma kene na ɓong ki nghabiya molong, tebe ki mwa ya molong <hesitation> ɓo daka mwe ya molong, na pikhenyara wawuna ning ɓamuko mu a tolliri ki yu wo, ki yu wo eh when a wuri <hesitation> piklem kuma na tol whengha ka gɓalya a bandi, ah <hesitation> nyagabe <hesitation> ɓo gomnati ya turrah ɓa ɓele bambun ka tel tenna a ɓele ban ɓani minini. Ya kumna nzhere ba shangme, ya kuma kene ba shangme, ya kumna dob oba shangme a ban ɓari ɗom, <hesitation> amma bo bana bo banina ɓirah ba, ɓo ɓan na ɓira ba ya gabna ku kala yi ya tarina, <hesitation> bamburum ɓana ni bamu a kumni na yingli ɓo nama ya ka tarih ban bari, ya ka gong ban mari, ya ka ghowi ni tenna sosai. ɓirah ba ghi mi muna yara yingle ka kumo ki nona kogh tighi ɓamburum. Yanȝu bo a peno mu porohn nfwa yani <hesitation> nȝhere gilli eh kaman ɓele wo nkaba, eh wo misikhim, ah wo nkining, <hesitation> yer yo dom a muri, a muri bele nȝali ɓanana kaman a binisum a la a ngella a do na <hesitation> bo a peno daga nkaba ri, ki ying isa, ki mikim <hesitation> dom ye ghi ɓani ni nȝhi ni gilli, ni gilla mu ya kenni kuma gilli ɓani ya puro nan kuni ghi kyah bele su state ɓira na kuni gombe ki yingli kyah kano a bako na, ki yingli <hesitation> a adamawa <hesitation> ɗom ni gilli ɓani ri a purke a ke a ke ba muko nari <hesitation> ɓa kur gagh biraba ɓele ɓa peni <hesitation> ban bari ɓiraba bele ɓa tella a muri nȝhere ki nona <hesitation> kogh ɓa ɓinne ɓamburum ɓana ba, eh ya kum nungoru ba ki ken kene manang ba, yanȝu mela ba pinne ghiti ma ni ɓandagha. Ba ndagha mele yanȝu a yingla’ah a mi kenori <hesitation> kene <hesitation> nuha fari wo nfwa na gaba na kena li nfwari dom ɓwa a leah-gha nfwa ri ɗom ɓo a ɓolo kun na lughsibo ngun bisa, na loghsibo ghi tahban, na loghsibo bele ghi nanko ɓani nari, toh bo nya gabe nan kuni mudo na ɓo sa dobna sum ɓayimbi <hesitation> ɓo gomnati ya paghna ghi mu ya paghni muna mu farko mu mogho, mu mogho ghii mu ya paghni kini yi ya kur gagh muna kyah pani ni ko <hesitation> ku ban ɓo yay ani kham, ɓo a tigha ba kur gagh ɓani dom a ba muko nari ya gabna ligha ma ɓamburum ya paghnayi <hesitation> ko ɓali, gilli kuma ya gana ko be, gilli ya kenna a ko be, amma bo <hesitation> bo bamburum mini ɓiraba, ɓa kur gagh ɓira ba eh bok ɓa kur gagh wo mun nȝali, ahg… ɓa kur gagh wo mun nȝali ɗom ɓani ɓo a bira ba, nya gabe poroh <hesitation> yakam, eh dobo ye dobo nungu ɓira kullum ya gabna ga ni yebe ga ni sughlo, kullum ya gabna eh bamburum nana sugh wuru, kullum ya gabna ɓamburum nona kenkene <hesitation> ami kikha’ah ɓira a wuniya <hesitation> yadda mu ɓa gaghri ɓana yara purhi, yaddam bamburum ɓana yar akene ya pagh poroh, kaman ya wuni eh ya nani <hesitation> ɓa kun nasara na mani bandits ne wo eh na ma <hesitation> ɓa kun nasara na ma…ma herders, <hesitation> ɓa kun nasara na ma <hesitation> Ma kidnappers toh ɓele ɓamburun ɓanari nya gabe ɓo <hesitation> gomnati ya turrah ɓamburun ba kur gagh mini aya <hesitation> ya turraya a bde ban bani kikhi gong ɗom kuban muna yani, ki tela a ban ɓani mini nari, ah nya gabe ko wani a bini sum, ɓo ghi nanko ɓani yakam, <hesitation> ɓo kurgagh yakam, muna ni ba shangme yara dobna, toh nya gabe tebe gillima dob ghiɓira ba, tebe ghi nfwa kuma ya pura ɓamburum ya lina ya nunah nȝala ma ya y aba, eh ghi mu ya yunmi nȝala ni ɓele eh mono bani nari, yanzu mono ma <hesitation> kul kala bari mela bo mono yingli kike dure le ɓamini, kike magh bisa a gille ɓamini, libi kuma ai ni <hesitation> ni teb, ni poroh, ni poroh, tur, manang bo gomnati ya wawuna lughe mella iya gomnati ya wawuna tur sum ɓa kurgagh ɓani nari ki subya a muri ban ɓari, nona kogh ghi binnah, nona pagh poroh ko baliya moho, eh ɓa yara tella ka peni <hesitation> ɓele ɓamburum bamu a yu ɓa yibban ɓanari ɓa’nghibi ɓanari, ɓo koghnaya ya penina manang <hesitation> ghi nanko wo tebe nȝhere ni ghi ɓira a bandiba ɓo ghi yakam ɓarama eh nȝhere ri yu ba ni ɓamburum ya logho na kyah ɓaghri pikhem mun ba <hesitation> wo mun molonggha nak yah baghra, mele yanȝu yette kume ba <hesitation> tebo Tebe ezumzari danda mu dobni <hesitation> ko yen loghee enla ya pagh kwalla kwalla tebe khi kum <hesitation> libi muri, ami kwalla kwalla rima na gaba pikhem ghi ɓari yete yete dobe ba, tebe man eh yanda mu nnani <hesitation> ɓa kur gagh ɓira ba ɓa ɓira ba a mi kene mini nari ɓa ɓira ba a muri nȝali ɓari ya yete kene ka <hesitation> ka, ka gon ɓamburum eh dama poragha kenam, ya kamata gomnati mogho a mi keneri bashang me dom gomnati e manang ka kene ka tur ɓele ɓamburim ɓana a bandi ɓa a tura ɓale ɓamburum ɓana a bandi ka kya tella manang <hesitation> ko yen ya paghna poreh a, a mi nunga bali, ko yen ya paghna poreli a mi polo, ko ya paghna poroh ki pille, toh, pikhem maha ma yanȝu, mela ɓo kyah anfwa ɓara, ɓo kyah a nfwa <hesitation> a murubu minna <hesitation> bandi manam nȝum, muri nȝahli manang, nȝumȝa manang, bele tol ban ɓan ɓani bira ba yibnghibi ɓirnba <hesitation> bo kyeh a nfwa, pikhem ma yaka nughah a fwa, mele yanȝu yete nughah a nfwa ba <hesitation> ghi gumu tighe yete nughah mele mala, mele ni tebe, tebe tol ban, bo a kyoh a nfwa mela, borah bo a kyan nfwa ya pillenbene ni knbra kar <hesitation> karfe mussumogho, eh uh mussumogho lum ma yara tuh laah. <hesitation> mele yanzu yote kyeh ba <hesitation> ɓa a kyoh ah eh ko yen ɓali <hesitation> mogho ya pagha ya ɓom bari <noise> na ko yon bole nȝhere, toh yete kum shangbe muna ya paglini poroh yanda ya paghni borah na ligh ligha wo wo shangboh. Ka kumo <hesitation> ghin nfwa na eh gilli paroh na ko muri gborum mhe ya kene na gilli yakam a bandi, ɓa a khegha ma, lokashi mu <hesitation> ghi yete sughe nan kuni mini ba, ɓanghiba yete tol ban ba, ɓo a khegha ma ni bamu ya lie gilli a bandi, domin ɓa ɓa a yingle a takale koyen ɓo a kyah a takale ko yen, ya kumna gilli <hesitation> ko yen ni ɓa kigha, toh, ɓo ban mu righa yakam, ka shakgh lalle gilli yakam amma ɓo righa ɓira bafa, gilli ɓira fa, bo ligha bira gilli ɓira, ɓo gomnati ya pagh ghi mu shangme, ghi mu na nyere ɓo gomnati nigeria kab wo taraba ya paghna ghi mu shangme, ki nuna tur bisum ɓa kur gagh eh ko banu muri nȝali muna ya kene ka gong kala a bele nȝhere ba eh mu bamburum ɓani akuma yinglini ki ona kough ɓamburum a muri nȝa lagha, bamu yara lighni, ni ba mu yamba tighniya aya righa ka kum ghi mu ya <hesitation> ya garbi muriya eh k akum ghi nakunmuna ɓo- bo mporhi loghe yara wawuna keniya a gwaten yara wawuna keniya a gwaten yara wawuna kuniya a nda ɓorhi, ki khi peniya ɓo keniya a nda borhi, nda borhi kuma ya wawu khe ka kyah bugho nan kunimini ba, ya kyah nda borhi ya khen ya khen wo molong a bugho, ya kyeh wo ying gol a bugho, ba a kyol wo ying gol ri ba, ɓo a toh ban, bira ɓamu ya tele ki wogh yo da, ni ghi mu ya keni kene bo- bo kuma ba kur gagh ya kam, toh ka yon ya kam wo ghi mu yere ye ki kumna ni ni nomba one <hesitation> nȝhere molonghe. Ni number one nȝhere bagh lah ye nin uber me nȝhere dobo yo wo ko ko goghla ni goghni mami ka dob wo mami, ka lahm nkog ba shangme, ka lih nkog, ka dobo ka tigh wolo wuru, ka, ka eh na ȝhiȝhi ni wuru. Mele yanza ɓa kyah kumo mela yete nah ȝhiȝhi wuru ba <hesitation> wubo yakam, ko yen dobna khirhi ya ni ga eh, ko yen domna dobna a muri dobna ni koroh, dobna ni keroh ko yen yanzu a ɗom ban mu a yinglo, ami, ami muri nȝali muna ɓamburum yani kuneh <hesitation> daban daban ma dobna a bandi, bo a yingho a bandi ya kyah kubnaya a doba a muri keroh a dobna a muri keroh ni tebe man, tebe, eh ba kur gagh ɓiraba, ɓa peni ban ɓari ɓiraba, kuma ɓira ɓa mu ba yak kuni ban ɓira, kiniyi a duba muri keroh ri, ɓo neba mela ɓo ghiyi ghi, ghiyi ghi yebe, yebe bi ya, na ko yen highe ni mere, toh, eh nȝhere nah ȝhiȝhi ya be, tgh wolori ya be tigh wolo mela ma lighe bele ghi mu ghi muna tighe mani tighe wolo mina, muna ko wani kuneh ɓen, eh ko wani kun ɓen yakam wo yi, bo a yinglo a kuni ba muri nzal- ɓana dom, ko yen yaka wo nzhere tigh wolo ye, ko yen yako wo <hesitation> nsowo muya tani muna mu kunagha ya tah nsono bashangme muna eulu muri nȝali ma ya ka pagh bukata ki nona kum bele ghi ɓako nari, domin ɓo ghi ɓako ɓira ba, libi ɓira ba, meli yanzu ghi mele ya keni kene ri, toh boba kur gagh ɓira ba muna ya peni muri nȝaliri.

Ter bamburum a ba abini ba pinna ki gong gillagha, peni nȝher gillagha, eh a mi ɓanini poroh mogho muna ɓo pwarah ya muri dobo gomnati, ni yi mi paghni, niyi mi paghni ba shangme, to ɓo tur bambu rum ɓele ɓa kur gawani khi ki tar, ter eh muri nȝali pikem ba, khah peni muri nȝali ki gon bandi ba <hesitation> ya dub dobo ba shangme ba, nya tukhle daga gomnati ghi mu gomnati ya kamata ka pagh kenan, ni ghi mu yara paghni, a pira wo ghi mogho mela yan ȝu ni, ɓo ɓuwo ban mini yakamata ghi mu sa bomni mogho kare sum ba kur gagh turbisum ɓa kur ga wok minang, ɓa yimbi ghi mu a yari ye tighe ki muri nȝali dub ba shangme, mogho ɓo ɓa kur gag yakam, ɓo mwa, <hesitation> bo mwa muri nȝali yakam, mima yara pagh poroh bali ya mogho, ka a lopa murugh wo ɓamu ya wo muri gbenem nung kuni ɓa tallah, muna muni yi muri nȝali muko nari, ɓo a duba mogho wo ba kur gaska a pena a pena bamu ɓa pipnah yani ka kyah a bandi ka shamma a nmriya, ɓa a shamma a muriya ka yaha ya ka kenga a tigha ah <hesitation> ɓo gareya a nda mbonghol, ɓo gareya a nda mbonghol <hesitation> ya ɓomna tighi bamu piko yani, wo pone pele bamburum ɓani tihe a nda mbonghol <hesitation> nya gabe ya wuni ya kumna ba shangme polo a mi bambari.